Item nkemede ndino mm’owu efinte ke animbud eke mi, se nkudde ke añmbud eke mi, itu nnyin eke mi, ime edi kpuk-. Pru mkpo, unyene ime makam kpukpru mkpo, unyene Ime, ke akpatre ime ada- ada ndidibere owu edi, ime anam ke ofo enyene se ofo enyemde, unyeneke nyene mkpo, afo anam nte emo imengene, Unyeneke ana Ọsukhọrede idem ke kpuk kpru usuñ, ke kpukpru mkpo amade ete ofo amam tutu of enyene se ofo enyemde. mekeme ndina k’ison ewere ono owu ke akpatre, edieke ofo aka enyenede se ofo enyemde oro, iyatam. ma ofo. Ime edi kpukpru mkpo Siak ekedi usie ke ñwed Abasi nnyin eke mi afiñ Iko abaña Ime, K’ime abpatre mkpo k’ime enyene edikan enyene nsi nisi Uwem and unyene ime ke akpatre ukemeke ndidia bud. ifin edi nwan. Edieke ofo enyenede. abaña <hesitation> okay edũke ofo edide nwan e mma mfo ono fin itum, baba mfo ono fin item, ana ofo ọsukhọde esie mmo Sine ọfọn kied k’ikem mi unyenyene Se lkande oro, ukip item mmo ke akpatre enyem ndidi eyin edidiọñ ifin eden owu ukem ukem, ke nwam ukem. ukem, unyene se ofo enyemde ndi ofo Okud idem mfo edi oboñ munyeneke se ofo enyemde owu, unana ime emen owu aka nsobo, emen own aka mkpa bedime emen own aka nsi nsi Uwem ma nsi nsi edidiọñ ant ime emi asiak usuñ ono owu K’itie kied eke afo akadeka. Se nkemede nditiñ mbaña item nkemede ndino mmowu edi oro